Au hi gute au langadong au afada hatoli ndia au ae au nau guten an model butterfly de Kaka gute fen loaiak ha te butterfly ndia sekarang ia ana tenar ma mana'a ma bentuk a nelauk ma cocok untuk au de kaka gute fen londiak.